Ma lää paaris pääväs noq ärq. <noise> Et olkõq no hääq, naabriq, äkki ti saasiq mul naid kasvõ tah väläh vallaq? Näet, vesi um siin. Ku ti kasvai üte kõrra valatiq, um küländ kah.